Janduke kundavii ndujen nguu ngue'e na'a iyinguu nduku nin kina'a, ndu iha <noise> ye ujun nuchina'a nani rancho avixna'a nuchi kunani inke'e uyajani ya'á jande kujan iin kujé kayu sando yanun ke'a akajia ian kunuu nde ndejanu, ñuu ñuu nrea nikui anukune kuvixna nununjayu xandua ujun nde inchan sandu yenuu nuva'a andija kute ña'a ngue ngatundini vanuu iha chí refri januu ndenuyan kanee ndojun nukuu ndeda janii ngue ha kuñe'e cebolla enduu nake cheñuna nuu ian xenduu iheva'a ujun ndiku nikuya'a un ndiji ni kuin andan cha yeyá un jun ndiko niku chanyan dejika hyuvenkina nakunka nuu, ndavia naye nuu vainii ndeveji ayedia kuñii ku chana yendiján kunun kunundian kuu nunu kujeni iha hi ha nina nukunujun ke iho jun ndia ye'e nuu ujé ñani nani anguila de dos cabezas a nani iha ho ndonani jan nime'e santa lulu tierra bonita ján jaka ndo'o xinua'a. Nguetu ngue nguetu autobuu nde chata carro kuando me'e an ujun vix ña'a chí yejun kutuiña, iha yenguu kindan va'an ujun tende nuna iha yuchevixte unen ya'a ndeunga chí ya'a nite uni niñe'e enuu yenuu un tula'a anguii un kinkunpari iná iho no viko yenuu iña'a costumbre ñi ihan chichi ian ñidi ian chichi jén xhina'a ian chichindu keyuu veni neni nii vi'i nandujan atunda nai ñavixna ian ian nanjunu nakuno nde iha, ña'a enra ian tuku nuu kué he nikoneñon ndangue nuka chinunjun, onrio ujun ni'i achiuju chuitu ndava'a yanguin kukin ndava'a atu yedujan uduu nijá teandu andugue, jeguan yundi nixhi tubuga ujun ñi'i yingua ñengui niji xhingua nuyunu ke'e ngeme nijen nume'e uku chuhuahau nuge viajen nugan ngue niun andu nguña'a nuyuan nduki kinuña nayuu yinri nukañejun iyeha nuñi ité ha cheunke unka nianka kachi nuniun ti'i nujun iha ne'e yen ndutuni nuche ndavan ndu nrangue yemi n <hesitation> nta. Kaji anra ñeña'a akuei kesanduu kuii ankunrada akuii unranguia atundio na'a yime'e tevixna yi'o, ye hido yonamanda ndoani yuna yopan ñuñu ka viko iha kentun ngue veian anguan ta rosa nguen, nguen ku iha tine'e nduveña ndetia navenra nguen ngue vanga ke'e ya'a ngarangue kundan mangue kenra yanren nguengue yanre nune itá ñenrá, ingue yua yiyu nganga ché yuya yibalilu anrá ngueyu yinduján ngue yungu takuii ianguno kachi iengu parina tian, nrá ngunpared vix xhikiña ndubuun udayuña han jun vina'a yungu bangu añe'e tiña yunguu iin añanrá he aduu ngudu ñenime uun menundu chunduté anumu chudu tundia nduga tungu banguu kunraxvina'a jan ihanka chi vanrin ndii vinga china'a vingui nrikui china'a ian nguu nadavan ke'e juanken nañiti ya'á ya'á ndeñuu yanda nani iha ñiti ian nguu ini nuu kava ian antes kechendujan ndanda taninu no ian achuvenra ien en kundini yeye indita nuu entendon antodita nuu un un odoto ndita nuu nrivii no'o koeme'e yanuu yevi nitia ndute uu iha ya iha. Ñei nukunra nindiojan nrada de ian ngatukun kunranguen, nduva inri chunragua gue tuku aduche tundia vee, he chinraji anran ngue otunguan iguii chiva'a ndujan tuku ndanui, nuna kuu ini nunaku nanrakai nayuna nuu nayee ngu ngu atuyu na'a atuyo vini kuu kivo ya'á andikua nujan nguu nuku ninu kava yuu, tuvixnenu ña'a iha iha niñi china tundevixna chinaka cheye'e ujun avigo ha hu avigo tuña changavine he dio uun ngua nai yengua numero me'en ñarangue ña'a tu detoda manera atuguen ni san varentuña ndoyunku kava'a chanrentu, viko enuu nunankame kache yondo ndunku kava'a iha <noise> ayuniti iha ndani inti ian ndajunjan ke'e yuku, yuku nrika niyuku ujun.